Ñanuu tu menan mé'en, in'¿a na chindi'ó ujun akúu jinatena yanivixna nandu viluu yaxhivió endo iño ino na'a ña ndendianda kochi ndavii tiná nuu ndilonrió, ihó kutu kutu vin viko yuye'e nan viluu tinrió iho ndi nii natu inan kutu iian ujun mi mi ihanda uiná ujun, kodo kiondo nande kué ndakuna iin ndialo viloo jana ihá, ihá jun ñoo indé itia nujun noni'a.